Au dadik hatoli jurnalis fo mete ma au sanga atane selebriti esa bek so na matanen mae, ndo-ndo fain ia na o kerja ma bek nai uma. Boe ma o sungu jam babe ma o fo'a jam babe. Mete neme ndia hala kokola no hatoli so na bisa ita bubuluk hatoli ia lobek.